Singapur pegua reta kua retako jeko jae oyea reta apo chino jare malayo jei supeva jare india jareta yoguɨreko kmopeti rami jare jaereta iaretevi jare oimevi opa oyoavɨavɨ reta jembimbota jare jeko retaeteiviko opa oyoavɨavɨ jukurai kuareta yoguɨreko